Pues ine nijki nikinpia no perros nochan nijki nikinpia no kuinzhizhin pues inyejuan kuinzhizhin o sea tlachia akinono melahuak kinkta ósea de kuali panua amiklan kinchihuilia amo tlakuajkua pero cunado nijki panua personas ke kinikta que noes pues nijki kinmotlalia kinkakua ósea tlaka por que kipaktia in personas huan igual inyejuan cuando kate enfermos pues ako tlakua nijki yimosentirua machilia se mokokua mas kintlamaka mas kinozhan nijki ako nekis tlakuas ako neki atl tleka por que mosentirua mal huan malo tla kipia gripa pue igual kipia gripa in kuikuinzhin nijki mas se pastilla se kinmaka sankuzhin in aguita sankuzhin atl huan cuando kate kuali hasta kate feliz motlatlalua motlatlamokla se kita motlalua ósea nejki motlatlamotla zhezhekuini por que kate kuali okuel cuando ijkon tlaka se persona huits huan kiamo. Osea noes de kuali huits pues nijki tlakuajkua tlakuajkua kita in personas amo de kuali luego tlakuajkua luego tlalia ni ósea pehui tlakuajkua luego nijki pia ni modo de ken kita in personas por que neki kita amo kuali huits ósea mala o malo nijki momaka cuenta in kuinzhizhin ijkon okuel por ejemplo ósea igual se kinjua itlan chihua se kinajua nijki tenderua pero cuando igual nijki kinajua moponerua agresivo ósea malo moponerua in kuinzhihzin osea ya es malhuak cada kien ken kin cuidara ni perros o tlen kinijta pues por ejemplo ine manokijto no kuinzhizhin nikinpia pero pue aka kijta den calle ósea muchachos algo asi o se suazhinkli panua huan nijki de buena manera pues nijki kate pero nijki cuando amo pues nijki kualani in kuinzhizhin nijki o por ejemplo nijki yitlakuajkua kuak aka kijta de yoatl nen tlakuajkua huan chochoka kuak itla de ejeka pues nijki chiochioka nijki ósea. Presentirua tlen kinpasarihui intejuan intejuan amo kijta pero inyejuan kijta intejuan mati tlen nono aveces nikito mas seki kuinzhizhin san nen tlakuajkua nen choka intejuan modarua cuenta pero inyejuan mati teln pasarihui tlen panua itech in tochan intejuan alo mejor amo momaka cuenta pero inyejuan inyejuan como perritos inyejuan como kuinzhizhin momaka cuenta pehui tlakuajkua tlakokolchioka den yoatl por que inyejuan itlan kijta intejuan cuando kaki choka itlan kijta pero inyejuan como kuinzhizhin pues itlan kaki huan yejuan nijki cuando kintlazojtlakineki pues nijki melahuak kin amikla kinchihuilia pues al contrario pero cuando nijki kijta se persona de melahuak de mala persona mas de se mahuiki se majtati huan se huits nikan se mal karakter inyejuan nijki kuinzhizhin nijki nijki yimoatreverua majtlatlamoka ipan kuakua pero intejuan amo mati por tle inyejuan mati por que tonces in kuinzhizhin mas omenos ósea nijki pia ni Ni ósea ni forma de pensar como ni kuinzhizhin inyejuan mota modarua cuenta inyejuan nijki mati igual como intejuan huala se persona yionichontako yi nin o nen pero igual cuando se persona kijta ka de malas pues amo nijki amp tikpaktia pues ijkon kate in kuinzhizhi nijki nijk melahuak kintlazojtla pues igual amo kinkuajkua o aveces por itlan yo molborotaro nijki mojtlakuajkua o yupek neki tlakuajkua poe que intejan amo mati cuando mo sentirua mal nijki amo chochoka ako sazhazhi nijki san paka kieto ako mehua san omapa por que tleka itlan kipia que ósea nijki kipia gripa nijki ki mas se pastilla se kinkuia ne niktua por que yeeka yu nikijta ikon perritos o panua den oyokuajku yi huitsen kinen vomitarua kinen yajtinemi ósea cuando iklan se kinmaka pero pus kinamo pues kinamo ya ako se huilitis kinpajti okachi non solamente se veterinario huan aveces intla kin namiki intla kin amo pues igual mijmiki in kuinzhin mas de huei se chukozhizhi sea grande pues igual de todos modos.